Tie ahandro pomme de terre ndreky antegna de <hesitation> tsy mentsy voasana izy mazava ho azy alôha satria misy hodiny ratsiratsy be ze izy de voasagna le pomme de terre, de izy amin'ize efa <hesitation> pare paré ake ny <hesitation> menaka afagnaro azy, ohatra hoe afagnaro menaka, na afagnaro hena mety fogna igny mety fo. Ohatra hoe ahandro pomme de terre fogna, de voasana izy, de amin'ize efa pare ake menaka, arotsaka ny menaka, malemy tsara ze vô <hesitation> esorina aminje, atôgnao sirakely a tiavanô azy. <noise>